tío kuu kiti ntoo ñuu´i ti kíni ka´ma tyari ta taku tikuañu itu´n ka ra ntaavari ko´sone´ri ntava ri kuaari ta nta nta itu´n kuari ra koso nii´yo ntikuañu itu´n ka ñaa lesu ha tuku taa´ru sa ntiari nùù itu e´ra koso neri ña kunue kuntikue ri tyi innie´ri tyi Kama kini so´ri inka tuku ri kuu isu ha isu ha´ra sa nta yuku sika yuku tuku kee yo yuku ra kuneri mia nie´ri ra ine´ri asu na taseeri tyi kini Kama kiini so ri ta ti kuu nee lu ti kò´o kinintuva sinu ku ntisi ka pí´i ha ntisi kuatyi ka patu ka a ñaa-m nta kiti kuatyi so ka miia ñaa tika Kuri kò´o Kama ta ti nto ñuu ntiu